buɛ na a'o dimiyan wa awe he a fin mi bani coza hini bɛ'a mayɛ nicoza un'yino ba'i bɛ'a mayɛ nicoza amuyɛ amuyɛsi un mina an woro mɛ mina an woro abe zɛrɛ ba zara nicoza hini bɛmi zan bami zan sabia hanu bami zan nicoza bwenu ni wari mini bwe wian ɲusin omu'a ho zɛrɛ zɛrɛ problème be